Zaho zane laha mahandro laoke raho naho may e, na ty hanadiovako e valany iny lafa avy eo, de afahako i raha may iny le nasiako rano ndraiky raha iny de ampangotrahiko eo. Mihamiakatsy eo mainty iny, i miala. De zay vo kosekosehiko raha, angalako sotro na ze raha hitako eo naoko aze na papier vera na pendefera laha misy